<noise> jadi yang ngoji tosi <noise> odaka bank menege pipi wa gogono ketika wa butuh menege wa je wa je bank ika.